Kangoroa, ah e raha sy misy amitiagny aby e raha zakainareo zany saro e da e kangoroa zany koa sa e fahitako an'azy izy minday e zanany igny agna akoraha sary poso igny, amignao e zanany mipetraky magnarakaraky an'azy da mandeha agny indreo mianaky, zay avao fahalalako an'izany fda sy haiko gn'akoatra an'izay sa rô.